اه طبعا الحيوان الي يمثلني اعتقد الفراشة يا اما الفراشة يا اما الغزال بس اعتقد الفراشة الفراشة لا تهش ولا تنش مثل ما نكول يعني ما الها اذية على احد وخفيفة هيجي وتنطي تفاؤل فأحب الفراشة حيل